Wamabugha ghuthi ngasombolhe ebyalya bye miringu ibiri ebyanangabya ngalya, kandi ebyalya ebi inabya iningendibya ngabirya obulikiro bulhikiro, ingye iningendi sombolha obundu. Obundu byebyalya ebya abayira bakatsumba. Ghukahamba omuhoko, omuhoko wawu oyu iwumyawo, iwa buryumyawo, iwatudawo kwinzi iwaswawo iwayungulhawo mwa iyibya yisyano neryo iwa butsumba. Ahamba amaghetse, iwahira mwa yisyano eyo, eyisyano eyo neryo iwalhngira uthi ghukaenda uka bulinga omwa muku ibune omwamaghetse owahisirye neryo ghukbya wabiribulinga ndeke <hesitation> ibwabya kyikambe ndeke. Neryo iwabuhira okwa bakuli. Neryo iwatsumba emboka yaghu ngokowanzire aliwe ingye eyanganzire kutsibutsibu, rye rihere erya mwangetse kandi irine kalhangire ndeke, isimuli maghutha manene kandi isimuli munyu munene. Esya nyanya omwabya imune esyanya sike nebithunguru ibyabya ini binene neryo omukubi owosi inibya inanakolhireki, inianebikene. Obundu obwu ne mboka eyi nanganabulya munabwire omwanjkya, omwithunji, no mwigholho, omungya omwa ngyakya, omwithungyi, mo mwigholho. Namuwngabugha ghuthi ngabulye ewiki yihwe, namungabugha ghuthi ngabulye okwezi kuhwe, ingendibulya kusangwa sibuli nyitama kandi ngabwanzire bukanyisishira. Ekyo kikaleka ingabuhga indi obundu nemboka bye, byalya ebibiri ingye ebyanangalya obulikiro bulikiro ingabya isibyanganyioklahaki, isibyanganyithama kandi ingabya ingane byanzire kandi bikanzihira.